Injo renga renna poko'kajua <hesitation> retu're kua <hesitation> jati, <hesitation> jati kampo, jati pute, <hesitation> sappajeng, <hesitation> kaju kahu-kahu, <hesitation> pao, <hesitation> nangka, <hesitation> kaju sikolaa, kaju cina, <hesitation> apa si injo si arenna <hesitation> na'na sa' kaju colo <hesitation> poko <hesitation> poko' lemo <hesitation> apa pale <hesitation> tellasa, poko' duriang, <hesitation> lohe to'do rikua ritu rikua <hesitation> anu <hesitation> kaju apa si injo erenna <hesitation> sappajeng <hesitation> kajule'leng <hesitation> apa injo poleng <hesitation> <hesitation> reto'de kua kaju ambas, <hesitation> kaju bajang, <hesitation> parreng, kaju ritta, <hesitation> pokok kahuasa, <hesitation> apa se injo renna <hesitation> kaju camangi, <hesitation> rie' to' pole rikua <hesitation> anu, <hesitation> apasse injo arenna? <hesitation> kajuuu <hesitation> apanjo arenna biasayya ri anua do, ri biring kaloroa? <hesitation> apasse injo arenna? <hesitation> poko' kaluku, epoko' rappo', <hesitation>